Kixo'a inka ihó no kixo uyenkua, ndubu ndunku nanduku crioyo konka chí noai'a, yenun jun ihá ihan, ndubu queso rancho ñevaia meña ujun, ndubu ndubu kixo'o anranken, dikon anranken ndentiun ndi'ú, unke ñejin ndeji kua cha'a hó, vedji nuu kuá ndiundu ndachi ndiundu nuu nundu ndutu yendii anguen, jun chi'ó no he yo'o odujan yeini salten, nguen ya nani quesadilla odonjan ngun ngua, atuku enfrijolada ngue ituku ian ñe'e kixua ochani ndukun ku'a, kixua tadii tinana, ya'a ian tandii nrague unun ngungie ndu ditá diketu ndita ñee kii, xoa ndedu akañe jin jaindia.